ko laato fendu soda gonda mi laato gimoowo. Mi anndi ni gimi hunnuno e nder gimi e waɗa amanta mo jiɗɗa, a wallan mo giɗɗa, a halan ko giɗɗa, a anndina yimbe ko ngiɗɗa.